La cavalëtta, ël ragn, l'avìa e d'autre bëstiëtte cite, sai pa di d'autri nom dë bestie cite cum l'avìa, ël ragn, la musca